I mei prugèt a sun travaié ël bosch, travaié ël bosch al e 'na coza ch'a m'pias, infatti ades l'ai ën programma dui o tre prugèt: a ie 'na mustra che vöi finì e pöi l'ai pena finime ël banchèt cun i due attrezzi, la freza e la sega circular